أول حاجا نمشي لموقع خدمة البريد كيما جيميل وإلا الياهو, من بعد اضغط على إنشاء حساب, عبي البيانات المطلوبا, كيما اسمك وإلا اسم المستخدم, وبعديكا حط كلمة السر, وبعد ما تكمل هيدي المراحل, إضغط على التالي, ووافق على الشروط, واتأكد إن البريد الإلكتروني ورقمك لتفعيل الحساب, وكيمان هكا يكون عندك بريد إلكتروني شخصي.